जो टोस्टर रो तेरें मसर होई। कि आपना अगर ब्रेट का जाये। तेरें घाल सोन ती। <hesitation> आपना बस तेरें बटन खटको दाबड़ देने ने तेरें ब्रेट ने इन सब डाल जेने। दोसित के ब्रेट चुड़े दोसित के बोले भीने ने अपना आप उठलेन गाए। बाहर आये जाये ने विदेशी लोग होसा करें। के रूटी ने नी रांदेचे ब्रेट उठले। ने तीना टोस्टर मा घाल दे नो ते तेरी पर मक्खर ने लगाडेन खायें। अपना उठलेन गाए जाये। ने विदेशी लोग होसा करें के रूटी ने नी रांदेचे। ब्रेट उठले ने नी रांदेचे। दोसित के बोले भीने ने अपना उठलेन गाए जाये ने। <hesitation> देशी लोग होसा करें। के रूटी ने नी रांदेचे ब्रेट उठले ने नी रहे। नहीं हमरें चान ब्रेट ले भी ती। हमो सिर्फ चाय में खाने ले जेने जो टोस्टर रहा। चीज तेरे मां अगर आपनो ब्रेट का जी मकहर ने लगड़ीं घाज़ जें। तीते जी बाहर आये। ती जी खूरखूरी लगे ने जी एकदम तूस्ट्र नुतोसी हमकाजे। बस हमों पुन ते भी हमों ये टोस्टर ने ये ब्रेट ने नहीं लेजे। कहा कि हमकाजे रुटोद भावे।